Une amaisha kaniandikile ukulivona ilijoka, ilijoka iviva amajoka kuli aina iviri, kwikara amadebe namavanga, amavakala kihilonga amamoma, <noise> lakini sasa amajoka kala mamoma! kwauko ukwikale, yaani kalini asili jaunene, <noise> masiki yaani kala amkisu, sio masekele, kwikala masekele, matale alafu kwikalile amakisu, ambapo amakisu ako, hata ukukenda kikenda tofuti nakinyira, kama ndoukinyira amadebe. <noise> Kala kinyira umwendo gwa taratibu sana. Halafu lila hata lingano ukuhuruma kuvimunu libela amati tofauti nilingi, ilingi lila linyira likonga, lakini lila, lingabela amatikakene kala, ijo sumu, yaani hata ukugumda vimunu litumila? <noise> kwakutumila amati, lakini lilindisike kuno, jikwele amajoka kala nandikawene likuwona tuwe madebe kahaida lakini kali asili furani ivi jakutisa. Lino ndyandi kiwusa nda ilijoka ili lidebebe liliwa halafu apalikula liva livandeti, kwahiyo ukwane kikave ikini ukama, kwakudeka ukuta amajoka kumbe nakuuno kwikala amavaka ainiju.